To mi mama fe, mama fe chi gnadu mi snu gbmada, ḃo snu mi snu gbmada tu e ḃo hna lo na be na efe dozhi e de yo shnadye efe hna nyim. Gbmari hna, efe hna wo yi efe lugam go gi midye mi snu gbma da ḃo, efe dye a mama mi ga yna wo pya, chi gnuda de wo efe chew o efe chinuda a da tsi muhri wo ḃu efe gbmari dna e eye yo, tugni lo mi snu ma efe hna la efe lugomgo gi mi, mi yna yna mi snu gbma da ge. Mi ye ma nukobo, ba zhi yi kpe gbmada snu ḃena mikpe dododo mi de epe hna tsim, dodo eye de de zhi tsi, muh epya hna ḃo yi gbanari dna eye, wo efe gbmari dna epya, tugni gelo mi gala ḃo dyegodyego snu ḃayi, tso mi si yna gem, mi si ede gem. Mi snu ḃo ayego, mi yi aza zhiga mi tuchiwye na, mi duje, mḃa tsu gi egni, mi gi aza, ma nasara kala gi azan dye ḃa snu ḃa gna ke kekyna snu, ke yi dyi ke ye snu gbmada ge da ma za bwa yi, mi abi nu, mi nyigo de mi degi, mi ba zhi ge ma nukodo za yi kpe gbma da hna snu bena efe dayo shni he ge mi, fefe yo muhni endye mi ga de wo bwa ge ynam, tugni lo de de ma chi snu ḃa yna, de dede ndye zhi mide snu yna, mi yi gbmada yi, mi snu mi snu mi pam midye lo gidigba shnadye de wo zhi wo ba zhi hna dye a pe de de ndye mi chi snub a yna bena lo ndye mi snu lom, ma de snu fena fefe ndye mi ba tsu ge yna, chi ge yna aga tsu yna mi gazhimi de sa bwa mi snu mi mama. Chignado fem, tungni lo mi pmi snu mi lo ye wye wye mi zhi ḃa tsu za snu gemi, muhni wa ḃo lo yi nu wosnu wo snu wo mama ga chignudo wo gas nu shandye hni tugni lo mi pmi dye mi snu ḃohe.